Më könyö ëthïnö ëk ömak gïnö kwan na tëk enyodo myero oketh gïnï ëthïnö pïny karë kïbëc opwony gïnï ëthïnö, okob gïnï n'ëthïnö bër ka kwan karë kïbëc myero k'athïn odwongo kï cukul öpwö önën karatac më kwan k'athïn ba ötïmö abër opwony athïn.

An atio kï cim caa mö këkën ka ngat mö ögöö cim agamö ka an thon amïtö twak kï ngat mörö agöö ëka caa mörö ka an ticna mörö na tëk ope acakö elo bidio mörö cë arïpö ën kite na an atio kï cim ködë ënön.

Dwon ni ba winyere.

Ënë. Koth cem na an amarö rwök obedo cem thur calö kwon abir, ngwedo, kï cem mökö calö öranga manu cem na ka an acamö mïa tëkö, mïa gupu, mïa thon yot kom.

Ï kabedo na an abedo ïë kwan ökönyö ï yodhi na papath. Më acël, kwan ömïö anïang ï lëb münü na bër, calö kobedini atye ka lökö lëb münü ï lëb thur, ëk jö na pol obed gïnï kï karë më kwanö baibulgï ï lëb thur.

Gin na nyutho nï ngat mörö tye kï two par ënë nï dhö cwiny winyo nï rem cawa ducu. Më arïö nwongo dhanö nön two n'ecwodo nï ulchers nwongo tye ïë, manön two kec na par opong ökö ï cwinyi cem atïra atïr ope. Më adek inwongo nï dhanö ni bedo n'okicere na thonere athona caa ducu.

Më gwökërë kï ï kom two, an myero alwök cïnga caa kï caa tëkï ka amïtö tïmö gin mörö an myero alwök cïnga, acïdhö ï coron abin alwök cïnga, acemo myero alwök cïnga, na bara acemo myero alwök cïnga, man obedo tic na myero obedo tic na myero kur adher këdë.

An amarö camö öranga

Gina kwan tïmö më könyö peci ëk öcak gïnï bïacara na thïnöthïnö ën ene, myero apwony lwak kï ryëkö na an anwongo kï ï cukul kite më cakö bïacara, kite më tic kï bïacara, kï kite më gamö jö na bino wïl ëka kite më mïö köny both jö ökënë.

An agwökö cïlïngna ï bank ëka agwökö ï bol ï cup.

Yoo na bër rwök më gwökö yugi ï kabedona ënë më önyö ï bur yugi ëka ka yugi öthwö mïtö ëwang ökö ëk ada karë kïbëc kudi onyo lwangi pe obed tye na nwongo yugi kelo.

Bedo abonge tic öbalö kwö ka jö më kabedona ï yodhi na pol. Jö nökënë obedo gïnï ekwoe pï rangö cëntë, obedo gïnï jö na lathö ata, obedo gïnï ëkwac ï karë kïbëc gïn ënë dong yübö gïnï bedo gïnï kï yüba më neko jö ï yoo

Thama na an a römö mïö both mïn athïn na tïdï ënë: Ka iwiny athïn okok mïï athïn ödöthï ëka tëk athïn kok nwongo kec oneko kur ïwëk athïn okok rwök naka ngöö. Më arïö, athïn ka caa mërë örömö më atera agwëra myero ëcïdh ëgwër. Më adek athïn ka dong öcakö cem ïcakö mïö cem na nwongo lübërë kï dwethe mërë pathï nï ïcakö dïlö kwon na tëk ïdhö athïn myero ïnën nï ïmïö athïn ocemo na bër ëk athɨn ödöng na bër

Gina an arömö tïmö ka tic mörö ba ödïa ënë arömö kwanyö baibulna acakö kwanö ka ba akwanyö bailbul akwanyö buk më wer më kïlëga acakö wero wer apakö Obanga apakö Obanga ën kom gina an amarö tïmö ën ënönön.

An agwökö cïlïngna ï bank ëka ï bol ï cüp.